Wakak kol misa na a rak al tihtih in ep usrai nuk i onep baran rak moh na ep innang rak moh ra ep lamating in ting onep lakman innang na re liki ting lakman ep lamantin ting ep tarai dit re ip i baran on to inang rop liklik ep boroi, im boroi na ting lakman dat re ep tan inang na dit re re baran liklik ting on to inang, ol re na on toh lakman liklik anu met tong lakman ol lan kaitng on to lakman liklik ol re ep boroi a nigau. Mit laun mit warwar on mit baran on to ur liklik on ep deh onep wol ining ep baren ning ep inang ning ep boroi im boroi inang i re lamantin mit tabar liki onep marang ningan taem mit tabar i onep iai su el lamantin el kakau ningan taim na mit el ian i ap bel ma mit el rat suri lar ki kakau laulau ining baran ning mit re gat sen to baran na mit rere baran i ko to inang lar ning im boroi itik ep inang ting onep ilakman mat kol im boroi. Iring ep iriang i mangan matol on to deh rop el rak. Deh onp wol, deh onep peh nep laulau pasu ap ku maolik, dekel, ep wol el malik kabah sah suri ding ep inang. Ep inang ning ep tarai rop tongtalang dit rak ap dit laun on iding ep inang. Ningan dit rehreh laun sai kawas lon buibui ap me't bhel me't toloi pasi ning na dit laun lik sai gali lon buibui. Ep kirai ading na me't el malik sol keni to inang na dit rehreh laun lik sai kaawas long buibui. Na malik na ep wol, a woh bhel, me't malik toloi ning na dit laun soi kawas long buibui, na ol malilk toloi ining sai kawas lon buibui ap del malik warai u nak u ep tam ianian sa u na u toloi sai kawas log buibui na ep rokoi in- Ol bas toloi ting na usen u tabari gau, ting sen an lakman arim, ting an mataruai i- ep boroi. Ap ep boroi, bhel me't re rk suri ning na i burun, met re rak sur ning na dit losi onep long. Me't rereh rak khol su me't el laun mainep tarai tintin ap. Me't saloh naona me't lo reh nak itik ep baran o ep inang na bas gat iding toh inang. Ap nasaloh me't rereh rak suri las toh deh, deh lillik las ep lou gurar, ep sah masa loh, ep sah rak moh na irak el wot ting onto lakman liklik, iding ep inang me't mas baran isen. Ep mamaran baran mah ol nuk pasi, pukun kirai onep rring, pukun kirai onep- Sah masaloh na ol atong i. Iding ep inang, mato bas toloi pasi sen iding kon amamati iding a pukun kirai. Lari ding ep inan, isah na ep lamanting im, ep inang ting onto lakman liklik. Ap me't bhelal saloh na peh tok kamatan animal na toh baran tintin na dit a tong liki, a woh, mato bhelal. Itik ep inang na ep laantin in- ting lon lakman isah ep boroi sah. Boroi na itik ep inang ting na me't rak sur matol baran akak on. Lar toh baran rop moso ting an lakman, iding ep inang na ep use onto wol liklik anum me't. Me't rak khol sur ning arisan, ol reh na u gati toh inang lilik Larna nep ginomin, ol reh nak bhel unap sen ol liu kabasi ma u aning sa an kamrisan. Lar ining ep inang ning, inangan isen kon keles ep, ep keskes anum. Nakol na u gat ep tan wor onep boroi, o ep sah ken atur ti tan rumai anumi. O ep sah na unuk pasi lari ning ep mein inep baran ting an lakman. Me't laun an mahin sai gale onep, na mato malik sol saikaawas, ining toh tabun turtur kam ian ting lakman dit ianing sa an long buinbui isen kai boroi sen na ol lan saloh kasdai kawas lon buibui, ep lon buibui ning kanak kep boroi tarsa. Ol reh ep lamantin in- ep burun liklik, ep mamaran sen na ol reh, ep tanin sus, ep palsai, ep mamaran mah na ol reh. Diat nisai kawas len buibui, na ep phol malik, ol tank ilk diat sah mah. Me't reh parai khon, ningan taem me't reh inan on kai phol. Kai phol na diat inan de't el hum ilim, ivon, tasi ning na isisah ining ep tarai rop basa ining el toh pas diat rehreh rak khel suri, ep boroi sen ep inang na ep tarai rop dit rehreh rakrak kho'l suri, api saloh na ep lamantin in- ep inang na i bolos ep boroi, belal. Boroi sen na ep lamantin in. Tari ningan to ap na toh inang toh lamantin in- mah arim matol ep inang boroi sah na ep lamantin in. Me't reh, me't sigili, me't iani saloh ap i- nanamin rop mah an londi saloh U rak ol lan kating sup lon lakman ap ol reh, bhel of reh tik saloh tibaran mah ep phol sah ap ep boroi sah. Phol di baran liki sah khon sangau saloh ep boroi sai kawas. Ap ep i- ep boroi na me't laun a kakon. Lari i reh arop toh nuknukim me't rop. Nunuk rak moh na matoh rak matol baran i- ep boroi sen nah me't rehreh wuvur akakakan mahin. Na belal tok boroi ting an mata rumai, bhel unap ol tol pas tok baran. Ining toh baran na me't rehreh wuvur sur matol khep i toh baran larning, ap ining toh- Inang ningh me't reh rak khol suri, bhel mah ol reh, me't el lan me't el mamam lilis on kai boroi or me't el basbas dit, lar me't gat ep tan wuvur on. Na ol lan kating onto lakman ngasik ap ol reh. Ngasik ading sen an bakbak ap iah na areh ep inang na itik ep inang nah, ol lan kating a n ningan toh lakman bhel ol rehi i ginom laulau khol na areh rehi na areh inan kating on ningan toh ap. Wakwak kho, ap isah ep usrai onep boroi na reh ep lamantin in- <noise>